Haa obo ree ō re haa lee obo ree ō re e-wo obo ree ō re <hesitation> obo ree ō re aa haa obo ree ō re sie ra ō obo ree ō obo ree ō re nne obo ree a-chuu obo ree achuu re nne obo ree a-chuu re e-wo obo ree a-chuu re o-ro obo ree a-chuu re aa ra ba obo ree a-chuu re aa haa obo ree a-chuu re sie ra ō obo ree a-chuu re <hesitation> a-o obo ree a-chuu re nne obo ree a-chuu re bere obo ree a-chuu re haa obo ree a-chuu re haa lee obo ree a-chuu re e wo obo ree a-chuu re ō ro obo ree a-chuu re aa ra ba obo ree a-chuu re aa haa obo ree a-chuu re sie ra ba obo ree a-chuu re ō ree ō obo ree bere a-chuu obo ree bere a-chuu re bere obo ree bere a-chuu re haa obo ree bere a-chuu haa lee obo ree bere a-chuu re e-wo obo ree bere a-chuu re ō-ro obo ree bere a-chuu re aa ra ba obo ree bere a-chuu re aa haa obo ree bere a-chuu re aa haa obo ree bere a-chuu re sie ra ō obo ree bere a-chuu re ō obo ree bere a-chuu re ō re nne obo ree bere a-chuu re ō re bere obo ree bere a-chuu re ō haa obo ree bere a-chuu re ō re haa lee obo ree bere a-chuu re ō re e-wo Obo ree bere a-chuu re o ro Obo ree bere a-chuu re aa haa Obo ree bere a-chuu re sie ra ō Obo ree bere a-chuu re ō haa chuu Obo ree bere a-chuu re nne Obo ree bere a-chuu re bere Obo ree bere a-chuu re haa Obo ree bere a-chuu re ō-rō <hesitation> obo ree haa a-chuu re e-wo obo ree haa a-chuu re ō ro obo ree haa a-chuu re aa ra ba obo ree haa a-chuu re aa haa obo ree haa a-chuu re sie ra o obo ree haa a-chuu re ō obo ree haa a-chuu re ō re nne obo ree haa a-chuu re ō ru bere obo ree haa a-chuu re ō re haa obo ree haa a-chuu re ō re haa lee obo ree haa a-chuu re ō re aa ra ba obo ree haa a-chuu re o re aa haa obo ree haa a-chuu re ō re sie ra o obo ree haa a-chuu re ō haa lee chu obo ree haa lee a-chuu re nne obo ree haa lee a-chuu re bara obo ree haa lee a-chuu re haa obo ree haa lee a-chuu re haa lee obo ree haa lee a-chuu re e-wo obo ree haa lee a-chuu re ō-ro obo ree haa lee a-chuu re aa ra ba obo ree haa lee a-chuu re aa haa obo ree haa lee a-chuu re sie ra ō obo ree haa lee a-chuu re a-o obo ree haa lee a-chuu re nne obo ree haa lee a-chuu re bere obo ree haa lee a-chuu re haa obo ree haa lee a-chuu re haa lee bore ttāa lēe chu-re ēwo bore ttāa lēe chu-re āa ra bā bore ttāa lēe chu-re āa ttāa bore ttāa lee chu-re siē-rā-ō e-wo āā chuu bere obo-re bere obo-re n̄ne, bere obo-re bēe-rēe, be-re obo-re ttāa be-rē obo-re ttāa lēe, be-re obo-re ē-wo, be-re obo-re āa ra ba; be-re obo-re āā ttaa bere obo-re sie-ra-Ō, be-re obo rā-Ō, be-re obo-ra-Ō nne bere obo-re ā-Ō rebē rē bere obo-re ā-Ō re ttāa bere obo-re ā-Ō re ttaā bere obo-re ā-Ō re ōrō bere obo-re ā-O re āā rā-ba bere obo-re ā-Ō re āā ttāa berr obo-re ā-O re sie ra-Ō bere obo Ō-Chuu bere obo Ō-Chuu re n̄ne bere obo Ō-Chuu re bēe re bere obo Ō Chuu re ttāa bere obo Ō Chuu re ttāa lēe bere obo Ō Chuu re o-auo bere obo Ō Chuu re Ōro bere obo Ō Chuu re āā b-a bere obo Ō Chuu re āā ttāa bere obo Ō Chuu-re sie re Ō bere obo re Chuu re ra- Ō bere obo re Chuu re ao nēē bere obo re Chuu re ao re berā bere obo re Chuu re ttāa bere obo re Chuu re Ōro ttaa len bere obo re Chuu re Ore eut bere obo re Chuu re Ōre Ōro bere obo re Chuu re Ōre ssrā bāa.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 bere obo ree haa achu re ō re nee bere obo ree haa a-chuu re ō re bare bere obo ree haa a-chuu re ō re haa lee bere obo ree haa a-chuu re ō re e-wo bere obo ree haa a-chuu re ō re o-ro bere obo ree haa a-chuu re ō re aa ra ba bere obo ree haa a-chuu re ō re aa haa bere obo ree haa a-chuu re ō re sie ra ō bere obo ree haa a-chuu bere obo ree haa lee a-chuu bere obo ree haa lee a-chuu re nee bere obo ree haa lee a-chuu re bere bere obo ree haa lee a-chuu re haa bere obo ree haa lee a-chuu re rehaa lee bere obo ree haa lee a-chuu re e-wo bere obo ree haa lee a-chuu re aa raba bere obo ree haa lee a-chuu re aa haa bere obo ree haa lee a-chuu re siera ō bere obo ree haa lee a-chuu bere obo ree haa lee a-chuu re ō bere obo ree haa lee a-chuu re ō re nee bere obo ree haa lee a-chuu re ō re bere bere obo ree haa lee a-chuu re ō re aa haa bere obo ree haa lee a-chuu re ō re haa lee bere obo ree haa lee a-chuu re ō re e-wo bere obo ree haa lee a-chuu re ō re ō-ro bere obo ree haa lee a-chuu re ō re aa raba bere obo ree haa lee a-chuu re ō re aa haa bere obo ree haa lee a-chuu re ō re siera ō bere obo ree haa lee a chuu haa obo ree nee haa obo ree bere haa obo ree haa